Emisathu yabana omwakyihugho kyethu, kyabakanza erikolha bakanza ibasatha omupira, oko- kasan omupira abandu banene banzirewo, omupira akalheka <hesitation> iwayi iwayihaku ebirengekanyo, omupira akalheka iwabya hawuma nabandu, kandi iwathunga erikania nabandu, nobo nobuwuma